मै अपना दखौनके देखभाल <noise> यि मेरके करमुँ । सबति पहिके दखौन ओहके या खरौंच लागल चोट जगा ओहके मै साबुन पानि लैके धुइमुँ । रगत बहत हे तो बहना बन्द करमुँ, दखौन सफा करमुँ, डिटोल या एन्टिसेफ्टिक मलहम लगैमुँ । दखौनमे मै टिटनिशके सुइ लगैमुँ, सुइ लगाके दबाइ खैबु, दबाइ लगाके मै अपना मलहम पट्टि करमुँ । मलहम पट्टि करके मै डाक्टरके सल्लाह अनसार मै रोजदेखभाल करमुँ ।